א גוטע וועג צו פארהאנדלען אויפן מארק איז קודם דארף מען אייביג זיין זייער שמייכלדיג און זיין זייער שיין צו מענטשן. נאכדים דארפסטו וויסן וויפיל איז ד פרייז וואס זיי געבן עס פאר, וויפיל איז די נארמאלע פרייז וואס רוב מענטשן צאלן דא. נאכדעם דארפסטו וויסן וואס די ווילסט צאלן און קודם גיב א הויכע אזויווי- עפן אויף זייער הויך <hesitation> וויפיל די ווילסט- וויפיל די ווילסט נאר צאלן און נאכדעם דארפסטו וויסן וויפיל זיי ווילן דיך לאזן געבן.